Arasa mokoieta pañandepo sau, kua arasa pe jata ikavi kua teta guasu Borivia, jokua se mandua yave amuape apoko se amae iru va reta re esa jokua burumbisa ue va Evo Morales jae omboguapi ueya boroika guasu pe aniara va yayemotarai ya mo re valorizata yande reko reta yayemo popeti arakua pe jokua omboguapi ueya tupapire guasu pe jaerami ño vi ñamae jaeko jokua arasa jeta yae vae maratu ratu yaiko vaerasi guasu ou ovae jokua arsa pe yandeve